Vorrieiva distruggili deuviando a mæ arma prinçipâ ch'a l'é un super cannon intelligente ch'o seleçioña solo i alieni e o î fa feua un super cannon ch'o sciòrte da-a mæ armatua e o ammassa i alieni. Ma cöse t'eu che te digghe!